Telefôna zany izy io, taloha izy io da resaky oe fandrenesam-peo gn'ania anazy, ohatry aniatsika oe misy olo lavitry agny da anao amitiagny, da amign'alalane telefôny fa amizao moa zany izy io sy vôtery ho akô zà avao gn'ania anazy fa afaka gn'omaninao ho lasa tele avao koa, e tele- telefôny, afaka agniteo sary da afaka tonga da hitanao tonga de hitanao mivantagna am sary eo avao koa gn'olo raha ohatry ka aniasika oe mampiasa telefôny anao amizao fotoa.